Iya insya allah autamang dekatam kaya imam jamil terus imam jamil tati sau muhamad nur takanam humasali insyallah tamang seperti orang bilang lahir satuhari tamang perguruan tamang ya duludulu kan katong bergaus satu inijalan sama sama sampe ka tingkatan ya bergaul aubarmaing ada tujuan ka sawai untuk hula pestaabali inamai hula mainia hula pesta mainia, au undang sawai lomai pesta ania soamula undang ami ania sawai tahu pesta soson amoriela liiaia, tarus aubergaul tapasiam sakarang menyetu umuram taumur auskarang au umuran hutu elalua lee tarus imam jamil suelalua usauyah auwehi anuma sososuaruli satujaman yaasaola tati taun siam <hesitation> jadi inja insya allah ijin allah kalomemang umurpanjangnya umur panjang amori tongkati kalo koiame haruma asapa, kematianam samua suso allah subahana wataalla ya kalomemanya bisa tahu bisatau isubahian bisatau iyate iatur hulari akat hulari sante sante. sosona sesuai tati ia ilala ibalik tahu laluma <hesitation> iatura istrahat loilirumalo insya allah kalo pupurina kalomemang iseutei mancari tauri hidupan yeu, bakudapa tatirikawan usilea icarita carita jamsekian le jamsekian kaloboleh duakan ruan kaloboleh allah subahana wataala panjang kariumuram bisati umoritongkai ite tapasiam, memang ijin allah bisa iseumuram panjang <noise> manibergaul tapikan adakala tahu hulai ia adakala nimorin tatau kahati tapasiam umulai cale taistirahat iyale, pupurinanam autaitai uweu hem euniaropu ronda ronda metolu alapa aunumasin ali yaa tarus auruirui mata tetuki ahuluin matetukiso arasaa kapanasan alapunia tolo alata am austrahat strahat alamanimi alunimi niamai lesa inian, imanimi auruirui amalan tiamanimi aninpulakopi aninu, yakapurikepin amoi hulasutat ininu kapukoa ihula kobi tauininu kadang kala kalo itaramoi auhininatigitar aumanyanyi manyanyi lagu malaya hibur hibur padasaat dulu tausiam masa tiniahula lauselati nuheiem. Pupurina haleu insya allah kalo aeunuma rondania hatu lohun kalobu kadang kadang aheuem sanlakali lesa auta <noise> aronda ronda nipusu keinginan padasaat pusu hudangkan auheujauh <noise> kadang kadang ada pesta lui malusia luneu laundan amiasai, terus kalopesta amnipusawai undang lasahi loho timurnuma hiyah laundan hasai tati nuheem asaia husu husu ijogeti, husuesa tahu ijogethi ilunta ilunta kalomau mala pani laundan lau pesta aminuma alauo mangkali, laupesta kalomemangnya allah ijin adakala aubermalam teti nuehiem <hesitation> pestaso alunin amai aubermalam so auluninla amai maihinianla kaluuacara amia undan nisu, masa soinuma lapula mala peta tauma inian <hesitation> tapasiam, jadi ya bergaul amkan houn macam macam bergaul tati riwehi homhoun kadang kala elalemai bersama inia au hula masala papaela isaiator sama adami haleu hula hulaluniso tapasiam, terus aminuma kalo asaile malusia inian numa adat masalun tatitapasiam, jadi namanya bergaul amkan hula kadang kadang ia kadang kadang iakoa jadina bergaulam nipungsi amhoun kadang kadang nihula tauia karna nuanau kahati. Siamaila pergaulan nakan tapaam kadang kadang ibergaulam itarui adakala sanang tati koa bisa lahulan ticilaka tahu lani aniyaya tati asapate iyah. nasip iya itaeumur panjang kalopo hiya nasip kahati lahula racuni imatata tapasiam, jadi bergaulam ihareki malusia kalo malusia ia iergaul kadang kadang ia luha ibergaul pikiri keadaan lah tapasiam, <hesitation> kadang kadang hiya insya allah pupurina awa loholea imaleuli haeam alani hatulohote alalumi hatupahu ininamte biatau alinumasinu lasakaela alasakaela lasasinu tahu ahali, terus auloni siam maewari lotoni aumei ainuhun ain ainte rekiluluin amte rusante yang penting amela latungguso siam tapaam kaloam tapaam loro kalo auruin mulali huasa auharuma lalin solataya anikalahuta alania leherurati rutaalamanimi ilunta, lunta mai manima nitaluta ita pupurina iatur relali sama iyuatasapakadang kadang euharuma ih yeuloi atan iyaheti lamoi atan etaloiaka upameri so ilunta amanimi iruita haulota <hesitation> iruiruita haleu. Hatetuti tutu orasi husate husaela esate hosi esa ininuta ipupurina haleu iyeuta kapula malusia halamai atau hiya ibantu taimala aite tauhula ipernikahan te imala imala kaein imala ai imala ai imala ai tatiapoluijaman tausiam pogargaji potun lata baru elali lapala erali lata lata, tuhi erutumuri ikaari maiya lumasuru acara ilayani lotuesa loisai <hesitation> amisuma kawin lu itamusti istirahat istrahat sou hiya kaloni nieueuti ninata tati riwehi pergaulan namkan houn kadang kalah hiyeu tahan auta iruiruita hita ibalita poiyetun hatuloho, esain toluhalata ipoikom bisa kalomotin akaeka lalesa lau ora inipian te ilaka iaan tati ualate uan tatiruan ilopumai iyan kapu halai dapati iian houn, iloka imorisali baru lucolocolo iali iyaliso baru ilunta ilunta ahan iaistrahat luati kalomemang irala ininu ininu epalu tausoita iyah imanimi imaalan masakira iyeuta ihurai pekerjaan pribadi sante sante ya kalomemang selesaile iyasudah cale istirahatle. <noise>